Ouyevi amovecepe yayembongueta arasa mokoi eta payandepo pandepope mabere rako yayembongueta jokua arire rupi amovecepe oaja kua yande ndie jaema yande maendua ñai oaja guere jukurai yande maendua kua ɨvɨpe